Hioko'i oiraorei o'ore bo kehi'oro roo'ore bo'oioo, bisio pita kehiaroero roo'ore bo huuhuu roga'a oru'ora i'oo areraea oo'ore bisiopita kehia roeroo bo huuhuu. Ro'ore bo huuhuu tareo huuhuu pa'eesirei bisio opapitee oea hioko'i oo'ore boriari, a'abee hara ahukuihara kobuobearei, oioo ebei'itaarei ua hurae bohara oo'ore bokehi. Ua huku'oehara roiraarei rohearaarei'roo eba'ita. Ahu kui hara oo'ore bokirako'o roiraba ro'ore oiraba o'ore, roiraba roo'ore ki'i'ki'i. Ahe'a tabiri a'beehara pu'ahaarebori roo'ore oitaa'ita. Ha ta'uka abeehara roo'ore oitaa'ita opo'ipita, ta abeea ta eip'o'oubaa ta poreea o kitapitee roga'a oo'ore bo kiraro'o. Ta hukuiahaia, airaa ta paraea taparaeahara heuabo ua abaroehara, ta bii'ehara ha pita ta poreehara rogaa baire pore- haa'opa rogaa roira roo'ore bo huuhuu, riiraire tareo tareo ki'iki'i haia oo'ore bokirako'a pita hukuroehara. A oiraarei kasibohara hiokoi oo'ore ua bisioe hara, agaa tarai'oehara hiokoi oo'ore bo riari. Hiokoi turuha'oi ta baikasibaa roo'ore roo'ore apaitabaabi pararohe, ro'roo'ore huuhuu ka'a kiikiika'a. Bisio hioko'i reriroea, rereroea parapite. Bo tabiri'oroarei a bisiobohara hioko'i oo'ore bo kirako'o roirare bo aitoko, hioko'i ta reerii, ta reareapaaea ro'ore ki'iki'i roira'obe ta paraehara hioko'i. Hioko'i ta abeehara hioko'i roo'ore bo aitoko, airari, airari bo aue'a huu huupiri. Ta abeehara, taabeehara heuabo ua abaroehara. Ta paraehara airare oosu'uro hioko'i pirio huhupiri. A bisioea bisio ta abeea ta biibaa, ta biibohara airare ta abeehara euaboo ua abaroehara aira oupitee. Airai hokohokoreha hioko'i pirio bo huu huu piri ta poreea piro paraea hioko'i opii'aira tahotahopita oira hura'upa takusii kari. Bo takusii'oeaa oru aira pirio huuhuupiri piro paraea. Piro paraea piro paraea, bisio bai hokoibaa hioko'i roirai eba'ita boori kobuobei bai'opa hioko'i too to kai bohara oru bai papo'uu, opu'haa'oerii hioko'i oo'ore bo kirako'o roiraba roo'ore okuu'ita bohuuhuu. Itabiriri hioko'i para'aeaa o piro pu'aba hioko'i haarire heuaabo uare aba'aeaa. Epaapita uaha pore- haa'oehara haia o'ore bo kirako'o roiraba roo'ore ki'i'kii oiraire oo'ore kobuobe. A ori iisio abeehara uaba roga'a suari'oehara ariabuara roo'ore ki- iki'i. Sa bisioe hioko'i bisio ta tuparipita pu'aba ro'ore bo huuhuu oiraba kirakoo'oro.